Livi ye lo jnu ye lo na kuja'ankaso, ye iyo ɨ́ɨ́n ñayivi lo ituu nka ye kuenda nka na iyo jniño, te kulɨ-inii ye kuenda, kulɨ-inii ye kuenda ñatu na kile mani ña'a, xi ñatu iyo ye naá, ñatu iyo xi wa vetuka iyo jniñoi a iyo meelii, te kulɨ-inii, kolo ñatu, ja'a nkaaso ye kue iyo ta ye naá, kolo ña kumani nka ɨ́ɨ́n nka ye lo kuu naá, iyo orre te kuu kue'e, a iyo orre te kuu pletu, a iyo orre te <hesitation> na naá nka kuuso ɨ́ɨ́n kichi tataso na nka, na nka lo kuu naá, te ñatu yee nka lo kuja'a nkaso ye lo ituuso ye kuenda nka kulɨ-ini xixeso, a lo koo nka ɨ́ɨ́n ye nda'vi ñayivi lo kulɨ-ini xixe, ye kuenda ñatu na kilemaniña'a naá, xi ko na'i ɨ́ɨ́n ye lo kalamaniña'a naá, iyo orre te livi kue kulɨ-iniso te na naá nka kuu ta ye lo kuu naá, a iyo nuu kuu wa'a nka ñatu iyo pletu kolo lujua nka kilemani ye lo kaa naá, a kile mani ɨ́ɨ́n nama, ɨ́ɨ́n xijñe, ɨ́ɨ́n ndajniño nka lo nandɨ'ɨso naá, te taka ní nka lo lakavi-ini ña'ai, taka ní lo yɨ-iniso, ñatu nka yee nka ɨ́ɨ́n kivi lo kuu kulɨ-ini xixeso ye kuenda lo ku tūū nkaso lo iyo nka ye naá, xi ñatu iyo.